hamsin, hamsin ki modi, ki ballau, ki kunnum, ki huddo, ki bad, ki bacci wodɗi, ki bawullo, ki bonum, <hesitation> sittin, sittin <hesitation> ki modɗi, ki ballau, ki kunnum, ki hudɗo, ki bad, ki bacciwodɗi, ki bawullo, ki hurdo, ki bonum, saba'in, saba'in ki mdɗi, ki ballau, ki kunnum, ki hudɗo, ki bad, ki bacciwodɗi, ki bawullo, ki hurɗo, ki bonnum. sa <hesitation> sabain ko moddi.